Mi waɗi Pulaar, sabu miɗo njangol e fiyaangu ngal. Miɗo yiɗde sabu ko ɗum hoore mi, ngoo hiɓɓe e waɗude laamɗe e jaangol ngal.